अगर हम लॉटरी जीत जाईं ते धार्मिक प्रवृत्ति के भइल के कारण हम सबसे पहिले धार्मिक स्थानन के यात्रा कइल पसंद करब। लॉटरी जितले के बाद कुछ पैसा हम अपने भविष्य के सुरक्षित करेके निवेश कईके। ओकरे बाद लइकन के पढ़ाई में लगा देब और बचल पैसा कूली <hesitation> हम <hesitation> नीम करोली और महाकालेश्वर <hesitation> और वैष्णो देवी और कुल जगहि जहाँ हम जाएले के हरदम सोचत रहली कुल जगहि जाके आपन शौक पूरा करब और देवी देवता के दर्शन करब।